Viifiltri puhastas vett niimuudu, et sääl um määnegi kiht seeh, kas määnegi kangas vai ma ei tiiäq, määnegi ainõq, kost tuu vesi läbi juusk. Ja tuu mustus jääs sis sinnäq filtri sisse ja vesi saa puhtas.